Lesdi Ayalan kam ɓe ɗon mari finatawaaji bana arande, ɓe ɗon mari paareti ɗum Saint Patrik, ɓe ɗon mari public sessions, ɓe ɗon mari ñaaminda ɗum ɗum daŋkali tooña ɗum.